अगर मोय ऐसो अवसर मिलो कहेसे मय एक दिन भर संग्राहलयमे वितान चाहंगो । काहेकि संग्राहलय एक ऐसो ठाउँ बनाए होत हयं जहाँ हमय कोइ विशेष चिझके अध्ययन करनके ताहिँ हुआंपर व्यवस्था करोगओ होत हय । तहि मारे मए एक दिन बो ठाउँको अध्ययन करन चाहंगो । तहिमारे मय दिन भर संग्राहलयमे वितान चाहंगो ।